Into mercou ghe son tanti modelli de regolatô che son divisi in trei tipi: i revelatoî sensibili a-a temperatua de l'ambiente, quelli de fiamma che son sensibili a-e radiaçioin e quelli sensibili a-e partixelle vegnue feua da-a combustion. Tutte e case dovieivan aveine un perché o l'é comme un salvavitta.